Unna verde vallâ, penso a-i viægiatoî romantici, che anavan da soli, comme o quaddro quello famoso do viægiatô de fronte à un paisaggio, che in effetti o no l'é pròpio unna vallâ, ma insomma. Penso a-a Fontañaboña, lì.